افضل ذكرى فطفولتى هى عيد ميلادى الرابع لان ساعتها اهلى عملولى عيد ميلاد كبير جدا و عزمو كل الناس و جابولى تورته والعاب كتير كل شخص جابلى لعبه قعدت العب بيها انا فاكر اليوم دا جدا لانه كان حلو اوى وكان مليان بالذكريات كان فيه كل الناس اللى انا بحبها و كل الناس اللى كانت عزيزه عليا فدا افضل يوم بنسبالى